Lu Portogallu è un paisi di la Penisula Iberica e cunfina cu la Spagna. Lu tempu in Portogallu è simili a chiddu di li paisi mediterranî, cu li stati caudi e sicchi e lu nvernu cu pioggi e temperaturi chiù vasci. Ni la stati li temperaturi sunnu di trenta - trentacincu gradi mentri ni lu vernu si junci sinu a zeru gradi. Lu Portogallu, a differenza di la vicina Spagna, è un paisi chiù virdi chissu pirchì chiovi chiù spissu.